Ndo ikonu chinda kutu na'a kua ti iko nuu, naina tu tekute nachinatu chiona tuna'a kutu nani xí chinokono nditiján tonojuan, yenguna tuján yenguna tuján nikuu dadama tendikon ndengutu yee kuenta nani zopiloti ján henro yunumero jan nje sí kachimenró ya'á kuenta chindalgo chi enyekuu, yekutu njuandu ngani ndaninatu yea kuta kutu nani buo nakite nikua, raitu enro'o autaka onrenda atuu nanio buo este nakite ndekeda te nani xenxontra jan ona titate tuundu kaya kitatu kuan kitatu ndanina metuu jantiya, ndilante xontle.